A coxiña do Cile gh'é a influençe mapuche e di spagnòlli. Se peu mangiâ da carne boggia ò à rosto che l'é unna prelibatessa. Suppe de pescio e tanto pevionetto che ne ghe manca coscì che o paise ne piggia o nomme. Coltivan l'uga pe fâ do vin, conosciuo in tutto o mondo, ma quello do Canepa che l'ea un emigrante da Liguria.